مهم جدا ان الشباب ينزلو ويشاركوا ف الانتخابات ويصوتاو للشخص او للفرد اللي هما عاوزينه يحكم بلدهم او بتولى امورهم. لان الانتخابات دي شيء مصيري والانتخابات دي هي اللي بتنهض بالبلد وبتخطي خطوة لقيدام. فالشباب لازم يشاركوا بصوتهم ولازم يساهموا لان هما كدا بيبنوا بلدهم وبيشاركوا في حاجة مهم جدا وحدث مهم جدا، هيفنعهم وينفع بلدهم وحاجة ايجابي.